شوف راه الفياق بكري بالذهب مشري كيما تيقولو اللوالا الى بغيتي تفيق بكري خاصك تنعس بكري وقبل ما تنعس من الاحسن دير شويه الرياضه وتاكل شي ماكلة خفيفه وكذلك تحاول دوش وملي تنعس حاول تقرا اذكار النوم وحاول تفكر فشي قصة زوينة وهاكا غادي يجيك النعاس وتنعس مرتاح وتفيق بكري ونتا مصحصح